A dizu che tanti giuvu a völu pa avei dë maznà e a dizu anche ch'al e ün prublema perché la pupulasiun al e sempre pi veia e se a i manca i giuvu a i sarà pöi pa pi la pensiun për chi andrà, ma sai pa s'al e pöi propi parei, perché a ie pa gnüne leggi ën gnün stat ch'a të pöl ëmpunite dë fe dë fiöi